Maqina e enve t'nimon mi la entë. E ka formën e ni kutije t'madhe edhe vendoset zakonisht n'kuzhinë, lidhet me ujë. E ka derën, kur te hap derën, i vendosë, i renditë entë e përlyta, e qet detergjentin mrena edhe mandej e lshon programin n'cilin po don mi la. Uji pastër fillon aty mi la entë edhe mi shpërla edhe masi ti lan krejt, fillon edhe me i terrë se i rrotullon me ajër të ngrohtë.